دايما اكون سعيد لما اتكلم عن-اتكلم عن الطبيعة او احداث ومغامرات لي في طفولتي او ذكريات لي انا واهلي و احب اتكلم عن الفنون والشخصيات التاريخية والافلام والموسيقى ومن هذا القدر.